على الرغم من أنني مسلم والإسلام كيقول بلي تحاول تبارطاجي القيم الإسلامية لي كتدعو للسلام والمحبة والإصلاح والاعمار والعمارة في الأرض، فرغم ذلك كيبالي أن كل إنسان حر يعتقد في شي لي بغا ولكن تكون واحد المساحة ديال الحرية أن الانسان يعبر على الاعتقاد ديالو وعلى الايمان ديالو ويحاول يتقاطع مع الديانات الأخرى وياخذ منها أحسن ما كاين فيها ويحاول يطور من ذاتو دايما ويكون نسخة أفضل من كل يوم ويحاول يمارس الشعائر الدينية ديالو والمعتقدات ديالو بكل حرية وبكل انفتاح وكذلك بكل عدل